أول شي تأكد إنك فصلت الثلاجة، أهم شي بعدين أبدأ فرغ الأشياء اللي جواتها، إذا في أكل خربان أو كدا، خلاص أرميه، بعدين أبدأ جيب المواد المنظفة حجتك وبجماشة ناعمة، أبدأ أعدي على كل سطح من الأسطح، بس بعدين بموية، وآخر شي عندك، لو عندك مواد اللي هي المعقمة أو فيها ريحة ومسح بيها كل الأسطح وبس.